نحس أنو الصغار قبل كانو <hesitation> فرحانين أكثر من الصغار توا، الصغار قبل كانت عندنا برشا ألعاب، كانت عندنا برشا <hesitation> حاجات نجمو نعملوهم، كان عندنا برشا وقت مع والدينا ومع صحابنا، توا علاخاطر العصر والسرعه والعباد ولاو ديما شادين التيليفونات وشادين وشادين التلفزه ماعندناش وقت باش نعدوه معاهم، ولو طفولتهم فارغه ماعندهمش ما يعملو في حياتهم.